<hesitation> namabya oweri choosinga omwaka owengisyabya omubuyingo wayibosi, ingisombolha omwaka wabiri nithanu, kusangwa abandu abawithe emyaka abiri nithanu omundu eyakayithwiramu ekyerikolha akasyakyiri omwebyalha ebya babuthi, nekyindi e government eyerihanga rethu yikabuwayithi omundu eyanganayithwiramu eyanganayikolhera kyindu ekyazire atholhere enabya inawithe emyaka ikumi na munane erilholya eyuwulhu, nekyindi okwemyaka abiri nithanu eyo wikibya wanganathahya omukalhi, iwabutha abana kusangwa hakisabya isihalhi eyakakuthwiramu ekyarikolha, nekyindi omwaka wabiri nithanu wukibya iwunawithe <hesitation> ekyerikolha kyosikyosi kyowazire kusangwa omwemyaka eyo emileremilere eyabirinithanu Nohumundu nohumundi akatsukirekyi. Ngokungalwe ngakyinabugha nekyindi okomwaka abiri nithanu ahu wukia wunawithe olhughusa elwejoininga ebithongole byosi byosi ebyamahe kusangwa wikusuwukyiri omukyi, omwabyalha byababuthi nekyindi okomyaka abiri nithanu eyu, wukiwangina kyungulha ekyindu ekyukanza nge- ngelengesyaku ngebusiness iwa- iwayihandikisya omwabithongole ebyegovernment yerihanga. Iwawanginakyungulha ebusiness isibathakukaniaku ambu wukyine mwana. Oko mwakuyu, okwamyakayu wuki wunawithe e- endanga muntu eyikakirizaya eyikaku yikakukirisaya erihulhuka amahanga neringira ekyikulhu babilbya wunemundu wekyi werihanga rye Uganda